أول شي لازم نأمن لها الحرارة عن طريق السخانات الكهربائية ثاني شي نوفر لها الضوء خلال النهار من خلال أشعة الكهربائية <hesitation> ثالث شي نوضع لها الأسمدة اللي تساعدها على النمو بشكل جميل جداً وتغذيها.